يا باشي أنا جيت اتعين هني علشان اتعلم الشغلانه دياتي و اتعامل مع الناس و أعرف كيف اتعامل مع الناس و اوصلهم كيف ، كيف يعني يجي موظف بتاع انهدي و و بتاع امبارح يقولي أنتِ مش فاهمه شغلك يعني أنا عايزة أدخل للمدير دلوقتي